المعتقد المهم بالنسبة لي ونفسي الاخرين يتعلموه هو السلام. ان الانسان لازم يكون عنده سلام نفسي وسلام داخلي وحتى سلام خارجي برضه. ان انا نكون مسالمة طول الوكت انا لما نتعامل مع حد لازم انكون مسالمة معاه. منكونش مبادرة باي شعور داخلي يكن له أي اعتداء. ومن هنا لازم يعني كل انسان يبدأ بالمسالمة من نفسه فالسلام هينتشر وهيعم، والانسان هيبقى مسالم مع الانسان مش هيكون في حروب ومش هيكون ظلم للانسانوللبشرية.